Resaky instruments à percussions amizay koa izy pehipehy regny da gny tonga andohako voalohany aloha da gny batterie. Ah ah misy koa gny djembe, misy koa gny bongo, ino koa angamba tonga, misy koa batterie éléctronique aloha, da misy gny gamma, misy gny tadla, misy gny tar, misy gny ganza, ah ino koa angamba gny mety mety tonga andohako, misy gny fouets, misy gny flexatone, misy gny anclumes, da misy gny sistres, misy gny tsilimba, misy gny sanpour, misy gny roues à parillons hoy gny frantsay, de angamba zay.